Itangna nkottu nini: mu la kula wile, sébigne, bobdu, koffu, <hesitation> koffu, tiibile, kile kile, bobdu, thiur, siithiangh, finta diiga, manka gnooda kane, <hesitation> biiti, rube, rubuje, finta, mambujur, yuna mbuukalé.